Koɓe koɓa kam very importants am taguawa ka ude amma kwana ne ngik koɓa tsigho kida kwarane jidaɗiha ka rayuwa yaha yo ngig koɓa tsitare nga itar jidaɗibi yahaya tsuguwe nga koɓ koɓa tsitar biyo anjidaɗi itar rayuwa to koɓana kwarud kina yahaya da ngig kaɓina nga itar zu kaɓ koɓabi yahaya tsugune ghalak dige gumadu itare dige galgaɗa karfi tark kino tigha itar kwarane sugwa sukaka yena kada da zuko ko kuma da futhaka kokuma da mangaka ndikene da jidaɗika dina to ngud kwa sai rane lalle lalla ngig koɓa tsiha kida kwarane da giɗahan an rayubiya tsitsa nga koɓa tsiha bima daa mangaha kwara ne tsitsa ehh ina ngig ina ngumadukano alhamdullillahi ngud kwarane sai guma du ka koɓa sai taranufka koɓa yahaya tsugune tahbitar manga digid da koɓa koɓabi halala tar koɓo tar koɓo ngigu oɓa ki yahaya da nigha tsina zartare n dik zara lii nga dik zarana kal koɓa kiga dan daddatar yahaya tsugune nga koɓ koɓa tsitar bigo nigha tsiha zar tare ndik zarko ɓa itar To ngad kwarane see koɓa da ngig kina ɓo da man yenko da nga koɓa tsika biyo nga ka da man yenbiya koɓo kwarangud kwarane see lalle ngig koɓa tsiha biya amma da tihaha gadga koɓa kam whara koɓa tsitsa yanga bahabi kina da nga koɓa tsiha biyo kidaa damu tsiha, amma da ngig ngika ngika ngika koɓa tsiha ka m da man bugataha dine dama dun wudan gad koɓa tsiki dara dun palda bugatin da bakha da ngig ha ngigin tsiho palha baga dine ngig ud kwal ngig tsine tamag, temagha dine bargho ngud kwarane ah kaɓar na kada zuzuwa kidakwe nguka da kwarane da bar buka ka mena da bar buka laa thirna ud biya to wharba yanbi yahaya ma ghirgumada koɓ koɓa tsitarma dara gwalnga koɓ koɓa tsitarbi to da ngig kaɓa na tsaiha kino ngaha kwarane yona ina kwal ngigtsine barbuk ka ngaha da kwara kwarabi hahale ghiraho za tsitsa ga zz babaghu ziya dadaghu ziya suktag agha ya duk haha duktaghagha nga hada batir koɓana bi to ngigin galgaɗi karfiya tsugune zik barha ka ude zu wud mugho manga ha keuta dine yenm naghud koɓa antara koɓa ba naghud biya da ngig koɓa tsiho ka yahana an vakna tiho tsats ed ed tsatsitar kwarane ngi gin tsiha Da ngabin tsiha biyo tsatsitar kwarane ngabin tsiha biyo yahaya kina tsitsa ngigin tsitar tsitsa ndida nɗiɗtara diɗaho ehh data mma kafhe temaka naha da ndikena ngha dik zuwan futar biya nga digeda ɓaka ka zirar biya da sihid biga navod kino ahh, nga koɓa tsika bigo dige da kwaraho kumma ah ghirsare ngig koɓ koɓa tsiha ngha a da barbag ku udbi to uɗa anfani yan ko ɓa amma kaɓana da tamakaf da faima, da mamaha cef da tamako udha din kam yizgila baha yan koɓa, koɓa damo de naghud koɓa in sak sak saksme an kiɗa kidude saksine inkiɗakiɗude yan naghud farataraba naghud ka koɓa bi tsitsa targaha kino dammtsigaho warda zu kajan halak tina da man ghava tsud. kaɓagha ehh grak di tsiha batira baha bi nintsiga tsiha tsugana kada gapavet ti koɓaha ahh ɗuda daddinda diyene ahh ngig yen yen ka daddindo zik da kurgin ma sa gwaha fi vakan thima vaka tsa bud kwara ne sugaha vakabi ngud kwara ngaha kwara ina ee koɓarna niya niya dige makaka dine ngig mugha tsika vine ngig vaka tsitsa vine ngig ad baka gumawe vine ngaha da kwara kwara biya halak ghiraha zzi ha za koɓaha tsakavane ngude tsa, tsa kwa rane yona de koɓagha yona adadi koɓa ghotsabudbi To da ngig tisino zuzuwa nagha nigha jama'a and vughazho nigha nigha jama'a antazaragho nigha nigha jamma'a antaa ya yahagha dama whaka zugwana kam da ngigin ka zugwano dege naghad tsek an vak zugwana da ngig koɓa tsine nagha nighud an vugha sare nigha nighud ta zar sare nighana nughud an ta nughawasare ka nighana nughud vak ya yayyare yan sare ya babsare ziya dad sare yahana ud ufaɗno itar da ji daɗi fi koɓaghoto yahaya tsugune ngig kaɓ kɗa tsitare nga yaha nga yahsar jidaɗibi.